gott kvöld fyrir ári síðan lék allt á reiðiskjálfi í íslensku samfélagi og atburðarás sem meðal annars átti sér stað í dómsmálaráðuneytinu að þáverandi ríkisstjórn

Bergur Þór Ingólfsson stóð þá í eldlínunni og leikstýrir nú nýju verki sem byggir að hluta til á hans reynslu og verður frumsýnt í Tjarnarbíói annað kvöld ég heyrðu fyrirgefðu gætirðu nokkuð liðkað aðeins til fyrir dætur mínar heyrðu fórst þú í

aðeins að fjárfesta og eru að koma af stað greiningarmiðstöðinni sinni þarna krabbamein e h f verkið snýst um það að það er bók sem er týnd eða ekki týnd og ekki vitað hvort hún á að vera týnd

týnd eða hvort hún eigi að vera einhvers staðar undir stól eða ofan í skúffu eða hvort það megi birta hana almenningi og þá hvað megi birta úr henni

þetta byggir á nýliðnum atburðum og þú stóðst í miðju þeirrar atburðarásar sjálfur stendurðu ekki of nálægt þessu til að geta leikstýrt svona verki þetta er mjög sanngjörn spurning því að jú þegar við byrjuðum að vinna þá vorum við allt of mikið inni í verkinu Eva konan mín er við fórum í gegnum þessa atburði sem er uppreist æru málið svokallaða höfum hátt og ræddum það og fengum líka til okkar fólk innan úr innan úr dómskerfinu frá Alþingi

en vissulega vorum við mjög nálægt þessu og í vinnuferlinu

þá þurftum við alltaf

að fjarlægja okkur frá þessu og erum að skoða þessa vídd sem ákveðnar stofnanir standa fyrir og bókin tengist ekki

allar þær blaðsíður eru ekki lengur í bókinni þetta leikrit er ekki bara um þessa atburði þeir

í söguþráðinn ég hugsaði bara ég er að skrifa um stjórnkerfið og spillinguna og svo bara dregst hitt svona inn í eins og eins og þegar maður er að veiða í í sjó og þá kemur þari á línuna ég leit á það fyrst og fremst að ég væri að skrifa

um valdastofnun sem hér hefur deilt og drottnað í áratugi þetta náttúrulega er ekkert líðandi og þess vegna skrifar maður leikrit ef maður vill ávarpa eitthvað sem er ekki líðandi og ég held að það sé góð leið að skrifa fyndið leikrit ég er nú fyndnasti maður á Íslandi þannig að það var ekkert erfitt fyrir mig að skrifa fyndið leikrit við réðum eftir mjög opið og lýðræðislegt ráðningarferli til okkar fatlaðan einstakling sem á við vímuefnavanda að stríða og hann hefur bara mjög skerta starfsgetu þegar hann mætir er bók gleði og hlátur og og grín og fyndinn texti hann afhjúpar oft miklu betur en einhverjar þunglamalegar langlokur um um einhverja hluti sem fólk er farið að bíða eftir því að komast í sérrí í hléi og svona en við viljum að þetta liði þannig áfram að menn bara viti ekki af sér fyrr en þeir standa við barinn

er þessi harmleikur efniviður í

gamanleik ja maður verður að reyna að finna húmorinn annars lifir maður eldra efni fær nýtt líf á sýningu Eyglóar Harðardóttur myndlistarkonu

Nýlistasafninu hér úti á Granda þar sem hún fæst meðal annars við kortlagningu líkamans gegnum hugleiðslu

í öllum þessum verkum hérna er ég voða mikið að skoða bara efniviðinn glerið hvernig það glampar á glerið litina í glerinu hver er munurinn á pappír og gleri og bara sögu efnisins mér bauðst að sýna hérna fyrir níu mánuðum og þá var ég

ég ákvað að láta þetta

eins konar neista fyrir restina af sýningunni bókverkið heitir annað rými og fjallar um og einnig svona rými pappírsins þetta er ekki hefðbundin bók þar sem þú flettir svona einni síðu eftir annarri heldur er þetta

í stað þess að nota eldri verk þá nota ég svona hugmyndir um eldri verk til dæmis verk sem ég vann tvö þúsund og sjö þar sem ég fór í dáleiðslu og kannaði svona innra rými líkamans svona

náttúrulega ekkert hver útkoman yrði en þetta gekk vel og þetta var gott samstarf við konuna sem dáleiddi mig og þessar myndir hef ég síðan unnið í nokkrum útfærslum og það er þá þetta innra rými sem er þá kortlagning á heilanum hjartanu maganum og rófubeininu og fleiri stöðum

kom mér á óvart það sem kom fram hugmyndin með því að fara í þessa dáleiðslu var að kortleggja þessi svæði líkamans eins og þau væru byggingar eða abstrakt teikningar þessi rými eru í mörgum lögum það er þetta innra rými svo er það bókstaflegt rými og rými safnsins er líka stór hluti af sýningunni ég vildi ekki

hengja á veggina eða

sem minnst nota þessa skel sem safnið er alla þessa hvítu veggi þessar sterku súlur og miklu glugga allt þetta rými kveikjan að þessu eins og þú nefndir áðan er sem kemur út samhliða þessari sýningu geturðu sagt okkur aðeins frá því þetta bókverk er gefið út af bókverkaútgáfunni uns og hún hefur áður gefið út eitt verk eftir mig sem